बेह एक समाजिक प्रक्रिया हे जेहति हरआदमि गुजरता मुल बेहके करना ति पहिले बेहके बजेट बनैना फेर जरूरी हे । बेहके बजेट बनाइ बिरिया हमके यि यि बात ओहके ध्यान देहना जरुरी हे । कि पैंसा कहाँ ति आइथे, कहाँ कहाँ खर्चा करना हे, का का चिझ खरिदना हे <noise> ओहके ध्यान जरुरी हे । जेहमेति सबति पहिले हम्मर जिता हे, लत्ता कपडा हे, कैसन कैसन पैंधना पैंध्ना हे, टेन्ट लेहना कि नाइ लेहना, ब्यन्ड बाजा लेहना कि नाइ लेहना, दाइज का का देहना, घर सजैना कि नाइ सजैना, रंग रोगन लगैना कि नाइ लगैना, निउँता कतना बनैना, खानामे का का चिज बनैना, केहके केहके बुलैना <noise> केहके केहके का का चिज देहना कहिके हमरे निर्धारण उहिमारे बेहके बजेट बेहमे बहुत जरुरत रहता । आउर उ बजेट बनाइक तेहना पैंसा आवश्यकता परता उहिमारे हमके बेहके बजेट सबति पहिले बनाके तौ उ मेलके खर्चा करना जरुरी हुइता । तब हम्मर बेह मजा ति हुइता ।